الخدما اللي نكون فيها خايب, هي الخدما اللي تتطلب القعدا لفترات طويلا, قدام الكمبيوتر, من غير ما تتفاعل, ومن غير ما تتحرك, وما ثماش ناس تتفاعل معاهم, أنا بني واحد من الناس نحب الحركا ونتواصل مع الناس الآخرين, لذا لو كان الخدما تتطلب العمل منفرد وطويل, وتقعد على كرسي متتحركش, باش نقلق أكيد, وأنا من الناس منحبهمش ومنكونش مرتاح فيهم.